Io kɨtɨ ka ka'án chɨín jin jáko jiín yuan chi mani cosa ja in veé kúnitɨ tu kúnitɨ, xaán cha'án sa'ati chi kɨvitɨ, jáchati nú ntɨɨ sa'atɨ, nú chɨín kuti nu jáko kutɨ, mani cosa in veé yéti tu tu jataín inɨó kɨtɨ un.